ما جد إجيتنى الفرصة لأدعم مؤسسة خيرية بعد، لكن <hesitation> من وجهة نظرى إن كل المؤسسات الخيرية تستحق الدعم، لو إن أهدافها واضحة وصريحة، ومتاكدين منها إن ما فى وراها أى أهداف ثانية، يعنى ناس أمينة المصارى اللى ياخذوها يودوها للجهة الصحيحة وهكذا.